Fomba fanadiovana varavarankely ndrekany a raha ohatra vitre izy a de mila chiffon madio anao a de mila lave vitre anao de apotsipotsitra anao lave vitre iny de fafanao amin'ny chiffon-gna madio raha ohatra dreky ma kakazo lafenetranao de malaka famafa anao a de fafanao amin'iny de avakeo arahinao amina arahinao amina chiffon fa raha ohatra dreky ma vy izy a de fafanao amina lamba foagna na famafa de efa mampadio ananjy.